Un herveol elétricu calienta augua por mé duna ressestencia elétrica. I, craru, pos la ressestencia calienta l'augua hata hervel, es bien cenzillu. La verdá es que mu aparenti pa hazel té, aguatenis i mesmu tamién pa calental tarras de cristal i latinas. I cudiau que tienin añus peru, mira, se vei qu'estu no se passa i la genti lo sigui gastandu porque, quieras que no, el microndas es más enreosu.